leddi Philippines ni ɓe ɗo mari nyaamndu soosay ammaa mi annda taka memme ɗume on ɓe ɓuri nyaamugo. ammaa ni ɓe ɗo nyaama nyaamndu, ɓe ɗo waɗa flour soosay, bana nyaamndu ɓe indomie, be macaroni, be taliya ɓe naftira be may soosay, ɓe ɗo mari liɗɗi ma ha pelle may soosay, ammaa takamemme nyaamndu wuro may kam mi walaa anndal ha dow ma.